Ny fomba handehanan'ny sambo ambony rano a: zany izy hoe sambo, zavatra lehibe zany, de tokony mitsingevana ambony rano izy zany, de misy mandeha motera koa io sambo io, misy indray mandeha amin'le lay iny, misy an'le lamba be reny de ny rivotra zany no mitsoka anazy mampandeha azy.